वैक्यूम क्लीनर एक इलेक्ट्रिक मशीन छे जिको उपयोग घर में जमा धूल अने मिटी साफ करबा में होवे। ई मशीन में मोटर लगी होवे, जिकरी मदद सै तेज हवा अंदर खींच ज। जब थूं स्विच चालू कर दे, तो हवा के साथ धूल अने छोटे कण फिल्टर में जम जावे। फर्श, कालीन अने फर्नीचर साफ के लिए उपयोगी जावे।